انا لا اؤمن بوجود الاشباح لكن بعض الناس يؤمنون بها لانهم لا يؤمنون ان الله سيحميهم من اى شىء ولا وجود لهذه الاشباح و بعض الناس يتفق معى بانهم لا يؤمنون بها لانهم مؤمنين بالله و واثقين ان الله سيحمينا من اى شىء مها كان ولا وجود لاى شىء من الاشباح فالاشباح هى مجرد خرافه اخترعها الناس لتخويف البشر